Ny fanatanjahantena tian'ny olona aty amin'ny fireneko ny mijery azy izao de voalohany indrindra aloha ny baolina kitra, de faharoa manarak'izay a ny rugby, ny baskety, ny volley, ny tennis i, ny moraingy, zay izao no fantako.